Mam wan bɔta ti n tara seerum ita n diisi puan zo'e zo'e gana sikeri la yɛla asi'a mɛ. Se'ere n sɔi la, seerum tari tuuma bii suŋerɛ yɛla mɛ bɔ'ɔra nɛresaala vom puan gana yɛla asi'a.